Oy! _x000D_ Voa vinta angahy zaho aminao ah zalah i siao, hoy: sy fanahiniko aby any angahy izy akeo fa karaha nisy ranoranon-draha tavelan'izy igny karaha nalama de tagnako koa ma karaha voadogna bisika de lasaka, fa sy kinihako aby nga izy igny fa raha mety de hoatrino nividiagnanao ananjy de soloako fa karaha manahirana be <hesitation> ma- isaka mandeha an-dragno amin'olo aty antegna de mahavaky raha.